Es un país uropeu que quea mu largu d'Uropa. Ara paici que s’está a precupal dela genti aborigin. Tous conocemus Australia polos sus cangurus i koalas, peru lo qu'es la coltura australiana comu tal pos no sé mu bien quál sea. Quiciás qu'el su caraiti s'aiga hechu arreglu alo grandíssimu qu'es aquellu i lo desapartaus que vivin unus delos otrus. Alogu izin que la naturaleza es mu bravía pallí.